जर्मनी की संस्कृति के बारे मे कछु नौंनी बातें हम बता रहे हैंगे। जर्मनी खो कवि और विचारकन को देश कहो जात हैंगो। इते कई सांस्कृतिक क्रांतिया भई हैंगी। और कला साहित्य खेल वास्तु कला भोजन दर्शन। और धर्म जैसे कई क्षेत्रों में अहम प्रगति भई हैंगी। जर्मनी में कई महान दिमागो को जन्म भयो हैंगो। जीखो दुनिया के पढ़वे देखवे और बातचीत करबे के तरीका को प्रभावित।